इजराईल यहूदियों ना को देश छे। वहाँ पर लोगबाग, वहाँ पर भी खानों च खाये वहाँ का लोगबाग। मैं कोनी पर तो वहाँ का लोगबाग काई खानों खाये। पर असो कही सकूँच कि वहाँ का लोग अच्छा छे। आजकल यह इजराईल देश यूद्ध में चली रोईज। न वहाँ पर लोगबाग का खाना माना ही कमी भी होईगी। पर एतरो मैं को पताओ छे कि वहाँ पर गॉँ न चावल न अच्छो उत्पादन वहाँ को अच्छो छे। तो वहाँ का लोगबाग भी अच्छा रहेज। वहाँ का सम्बन्द भारत से बढ़िया रहेज। वहाँ का लोगबाग और भारत का लोगबाग अच्छा छे। भारत का लोगबाग जब भी वहाँ जाएज। तो वह लोग आधर सम्मान से भारत का लोगो का स्वागत करेज।